Tikoja ta kini koa uso ku kuaton ku kuchoton na nadamo iin kao adiki vee ta ha a an. ha ha kutu kuchontona nadamo, lamina yó ha kuchioto na ta ngu. iin, navidii yó oha oha ná ha a an. oha alto tá ha a an. chin kito jan ta kú kao ta to ña aduni tan dikan toña konio nu nguan ha a an. kao chika yó tá ha a an. kucho kito jan na kao nino.